I film nikoragnignao igny ô oy marigny e raha novolagnignao igny rô tsara e, tegna tsara fy hoe olo jiaby tragno raiky ndray niaraky nikakaka daholo nahita agnanjy e nankafia aby.